Azafady ro ay nahavaky raha nina tsy kiniako izogny teo fao azafady e aleo izy koa tagna raha ilaina mafy izy hisoloako ividy vaovao zaho tegna azafady ndrindra